Sɛ meresesa kar ne "tyre" a dza odzikan nye dɛ kar nankasa osi famu no menntum nsesa ne "tyre". Ntsi bɛpɛ ade bi a wɔde bɛma kar no do akɔ sor kakra na "tyre"beebi a "tyre" no wɔ no a epɛ dɛ ɛsesa no akɔ sor. Iwie a na, aa- megye dzi dɛ ade kor a wɔde ma do no wɔfrɛ no "jack". Ntsi ebekyimkyiim <hesitation> ade bi wɔ hɔ erekyim no, ne nsa bi, erekyim no na kar no rokɔ sor. Ntsi ɛbɛma akɔ sor a akosi dɛ "tyre" no a ebɛsesa no ɔbɛsensɛn wim' ɔnnka famu ntsi ewie a "tyre" no ne "rim" no bohu dɛ adze bi bobɔ mu, ebekyimkyim no mu yɛ dzen, ebekyimkyim etutu ne nyinara. Etutu gu hɔ a ɔbɔboa wo ma enyi "tyre" no efi hɔ. Ntsi ewɔ "tyre" fofor a na edze aba abɛhyɛ beebi a iyii dadaw no <hesitation> na adze no a ɔbobɔ m' no asan de ahyɛ na emia m'. Emia m' wie a na ekyimkyiim "jack" naa a besi dɛ kar no bɛba- "tyre" no besi famu na eyi "jack" no efi ase, iyi nye kwan a mɛfa do asesa me kar"tyre".